സമേ മല്പു ന വന്ജി മല്ല രോല്ലുപു നമ ലൈഫുദേ। മസ്ഥ് ഇമ്പോര്തന്ത് അവു ഇഥേ മിസ്തേകു സുമര് അവ്പുന്। കേലജോദ ബോദിന്ദില അവ്പുന് കേലജോദ തപ്പുമല്തുദില। അവ്പുന് നമ യുദുരനഗ അവു മിസ്തേകു നന്കു മസ്ഥ്। ബേജര അവ്പുന് നന്കു കൌപല വര്പുന് കേല സഥി। അ ജനകല്ലമിഥു, അ സിതുഅസ്യോന്ദമിഥു അന്ദ യേ। നമ ഏത്ല സഫര് അയദ ല അവു വന്ജി നമ മനസിദു। ദീപനേ നമ ദ ഇന്ഛാതന അ സിതുഅസ്യോന ഇന്ഛാതന। അ ഉ ജനന ഇന്ഛ മല്ഥിന് പന്ദു ഉന്ദു പുര മനസിദു। ദിന കദദ അപുന് നമ ഉലൈദ കൌപ നനല ജസ്തി। അവന് പോപ്പുന് നമ ഉലൈദ ബേജരദേ കുല്വ ബേജരല। ജസ്തി അവന് പോപ്പുന് ലികേ നമ നേഗതിവേ അപുര്രേ ബല്ലി। പന്ദു വന്ജി ഓപ്സ്യോന് നമ ദ അവു ദദ പന്ദു സമേ। മല്പുദു നമ ജനന സമേ മല്ഥിദു പുലുദു ഉ। ജുന സിതുഅസ്യോന നദു അന്ഛാതന പന്ദു। സമേ മല്ഥിദു നേഛ ദമിഥു ബുരുദു ബുരുദു।